نعم يعني الفن يحسن المجتمع بطرق كثيرة، أول شي يعني يعزز الإبداع ويحفز في التفكير النقدي، فراح يساعد الناس على إنهم يعبرون على أفكارهم ومشاعرهم، ثاني شي يعني بيخلق الفن روابط إجتماعية، ويرفع بعد الوعي بالقضايا الإجتماعية والثقافية ويحفز بعد حول التغير، بإختصار الفن يساهم في بناء المجتمع أكثر وتواصله وتفاهمه.